ba perriquet ra'a ɲubeza nɛ ɲubu'e a oria baro bec ra ba bec ra a oria um ba'a bianɛ odama a deari bama be cruru nɛ bama weji oro biesin bawe deariba bore afira bani co'a ni coza uwe <hesitation> perroquet ɲa'a juanɛ lo tawɛ lo ma dresser ji a to'a ji a yɛrɛ deari lo ma wara an telera wa mabun <hesitation> unbɛ zun amu ho realité amu'i bo mɛ lo'a juanɛ lo bɛrɛ'a intelligent lo hena bɛrɛ lo ha'iri bɛrɛ sin ba yan un deria dia documentaire doso lo'a ba doro perroquet aro wa hɛ zu'an clé han vice ra ma'an tourne vice ra lo lena mu wian mite ba duamu ma co'o co'o torowa wa'a mute muwe yan ma niame ma tete don perroquet a juanɛ lo bɛrɛ ha'iri sin loma de'ari mabe cruru ji aro wemi te